Fubik wanja guŋafomé gukaan, néni alékora, fon inja aŋaar najoow lékool imbi atiiŋ bo wa gulobulool mé nasafé imbi nabañulobaañ atiiñ sundo, naju akarang waan asaféhulomé imbi awoséén éni gajoom nabambaañ lékool, atiiŋ bo gusonkénool wo naju asup wan gusonkénolmé. Néni may bugara tahé sundo, nujuhé uŋafo nusafé imbi funak faan nubimé gahajo waan usféhulomé nujoow upurénul miin liir waan usafémé ubang.